Yéex muy <noise> kakataar <noise> mooy dox di def nii <noise> waaye làmmeñ bi mun na tegu mu jàpp lu nekk fële dafay yoot, dafay lem geen, kooku dafa yéex te bu ñëwee fii lépp lu fi nekk dafay koy foto nekk si jëmmam bi du waaye kakataar la. Waaye rab bi gën a gaaw te comme muus la mel waaye du muus daf dee jàpp même naat yi ci àll bi lu dee ëpp si àll bi la ne <noise> naat bi dafay naaw ba si kaw mu naaw topp ko te <hesitation> ñeenti tànk la am comme muus <noise> la daf dee jàpp boobu de dafa gaaw, <noise> parce que cokkeer ak naat ni muy gaawee lu mun a am ñeenti tànk naaw jàpp ko gaaw na. <noise>